ཆམ་ཆི་ལ་བེའི་ཆིག་དེ་ཐུལོ་མེ་པོ་ང་གི་ཁན་ནོ་སམ་ཐང་བོ་སེ་ན་ཆམ་ཁེ་སེ་ན་ཐ་ཆམ་ཨིང་ཇེ་ང་ཅ་གི་ང་ཅི་ཕོ་ཅོ་ཨ་ཨེ་ཨ་ཕོ་ཨོ་ཨམ་མ་ཐམ་ཆེ་ལོ་ཆམ་ཅན་ཨིང་ཇེ་ཕྱག་ཁེན་དེ་ལོ་ར་ཆམ་ཆི་སི་ཁོ་དོ་ཨིན་ནའང། དི་ཅི་ཀོ་མེན་པ་ང་ཅ་ན་འཇམ་གླིང་ན་ཇུསཏ་དེ་དེ་ཡེཁེན་མེ་སེམ་ཆེ་ཐམ་ཅེ་ལོ་ཆམ་ཨིན་ཇེ་ཕྱག་གུ་ཨེ། ང་ག་གི་ཨ་ཆུ་ལོ་ཆམ་ཨིན་ཇེ་ཕྱན་ན་མ་ཝང་པོ་ན་ཅི་དེ་ན་ཅི་མེན་པ་ཅི་ཆེ་མ་ལོ་ཡང་ང་ག་གི་ཀིཝ་ལེམ་ཐོབ་ཤེ་ཨེན་ན། ཨོ་དི་ཕྱན་ཏི་ང་ག་གི་ཐཿ་ཐག་ཐོབ་དེ་ཧེ་དེ་ན་ན་མི་ཅེ་གི་ཏ་ཆི་་སེ་ང་ག་གི་ངོ་ལ་ཐི་ལེམ་ཕྱན་ཏི་ཐོ་ལ་མ་ཏི་ཕྱེ་ཆ་ང་ངོ་ལ་ཆབ་ཕྱོར་ཨ་ཨའང། དེ་ཌྷད་ཕྱག་པ་ཅི་ཅི་ང་ག་ཀི་ཤེ་ཆང་གུ་ང་བ་གེ་ཨེ་ཨའང།